هتحدد الأول أي البرنامج اللي انت عايز تنزله أصلا وعلي حسب نوع تليفونك لو كان اندرويد او كان أي او اس لو كان اندرويد مثلا هتدخل علي جوجل بلاي تكتب اسم الابليكيشن اللي انت عايز تنزله في البحث تدور عليه اول ما تلاقيه هتدخل عليه اتاكد ان هو, بعد كدا تضغط تثبيت واستني البرنامج يتحمل معاك